<noise> Banbanci Farkan ŋga da Bari. I bambanco ka ci farka wo boro ga botogo ku da. Boro ga taasi ku da, tuuri kuu yaŋ. A amfano ga baa gumo kaŋ boro ga te farka wane. Farka wo nakaŋ himanda kulu boro ga kwanda ki imfani te da, zama sabili da abubuwa agwanda imfani gumo kaŋ aga te. Bari ya bin de kal dai ma kaarum kikoy naŋgu fo wal sanda hayo do yaki ne. Amma ŋga da farka wo gwanda bambanci don sabili da farka a imfano ga baa gumon da bari wano. Lallai ikulu gwanda imfani kan iga te. Amma farka wo goyo ga baa kan iga te da wundi ra haray, walamo dinga ba noŋgu fo koy yan danga habu koy yan yaki ne walamo yanje do yaki ne iŋga karum ki koy ya ki ne. Amma farka ya harkan aga te ba zaŋka ga karum wundi ra, bari ya binde kal. <noise>